Darogal bolo hua kugal holu kibiya damano ooni, ko boye somako, ko bandu mako, ko jokere mako. Darogal ni bedo bila lumha mahol, hoq bedo bila hainir sudu, hoq bedo bila hainir damo kaliasi sudu.